वियत्नाम के मौसम उसनों कटन बंधी जलवायू वाला होगयच्छे। इहां साल भर गर्मी होगयच्छे दक्षिन वियत्नाम में सुस्क अवबर्साद। के मौसम होगयच्छे और उहाईं उतरी वियत्नाम में मानसुन के। मौसम होगयच्छे दक्षिन वियत्नाम में साल भर तापमान डिग्री। होगयच्छे आउ दिन के असत तापमान डिग्री सेलसियस। होगयच्छे आउ सुस्क मौसम नौमबर के मद्धे से अपरेल तक। रहाईच्छे आउ उतरी वियत्नाम में सरदी अवसंद के दोरान। उतरी वियत्नाम के यात्रा करेला उचेत रहाईच्छे।